أكيد أنو الفن يحسن من المجتمع لأنو الفن يخلي الإنسان يرتقي بالأفكار و بالمعارف، كيما قال لعمرو واحد مالعمر كيما قالك اعطيني مسرحا نعطيك شعب مثقف، سما راه المسرح و الهوايج تدعم الشعب المثقف الواعي ليحب ب-بلادو و يشتي بلادو و يشتي أهلو و يشتي مواليه.